ആസൈയ പന്പുനമ് ഏ പാപുന്ദു ആസൈയ പന്പുനമ്। ഇന് ഏന്കേലേ ഇഥേ ഓലന്ദ അലചേന മലസേന നന്ദ। ആസൈയ പന്പുനമ് ഏന്കേലേകേ നോര്മല് ഹഥു ഏന്കേലേകേ। ഇശ്തേഇ ജന വസ്തു അതന്ദ കേത്ത വസ്തു ദൈഥന। അന്ദ ഏന്കേലേകേ ആസൈയ പന്പുനമ് ഉന്ജ ആപുന്ദു। ഇഥേ ഓലന്ദ ഏന്കേല ഉദുതു നര്തോന്ദു പൌപയ। ഏന്കേലേകേ കേത്ത വസന വാപുന്ദു ഐന വസന। ഗോദേഗല പോഏദ പുജി ആപക് ഏന്കേലേകേ ആസൈയ। ഭവന ഏന്കേലേ ന മനസര പുജില സ്തര്ത ആപുന്ദു। അവര്തന്ദ അന്ദ ഏന്കേലേകേ ഓവന്ദോദി നര്മനി। തുഇയര ബൈന്കല ദിഥി അന്ദ ഏന്കേലേകേ മോസ। മലഥ് അവര്തന്ദ അന്യയത മലഥേ അതന്ദ ഏന്കേലേകേ അനു ബോര്സ്തന ബേല മലഥേ അപഗയന। തുഇയര ഏന്കേലേകേ ആസൈയ ഭവന ഭവന। മുദു ഉന്ദു ആസൈയ പന്ദന അവു ഉന്ജ നേഗതിവേ। ഥോഉഘ്ത് കല <hesitation> ഉന്ജ ഗതനേല। അവയന തുകദ്രിശേല ഭവനേല മത ഏന്കേലേകേ। ആസൈയ ന മുദു സ്തര്ത ആപുന്ദു ആസൈയ പന്ദന। ഏന്കേലേകേ ലൌ ഇശ്ത ആപുജി ആസൈയ ഓല നന്ദന്ദ। അന കല ഉന്ജ ഇശ്ത ഓഅന്ദ ന കരന ഐ। കോന്ദിസ്പേചിഫിച കരന പനു പോദു ഉന്ജ ഇപു।